Laana ndiyam dogirta e dow ndiyam ko no feewnira ni. Ko huunde ɗeppere, waawde jooɗaade e dow ndiyam tawa ndiyam naatataa e mun. Jooni noon hay sinno tawi ine teddi, doole ngonooje les ndiyam ɗe ɓuri heewde e diine doole laana ndiyam njoɗiika e dow ndiyam ɗam. Ko ɗum nawata laaka ka e dow ndiyam.